نفضل التحكم في أحلامي، لأنه يساعدني على تحقيق أهدافي الشخصية ويزودني بالإلهام والطاقة لتحقيق أحلامي الواقعية، التحكم في أحلام الآخرين قد يكون تدخل غير مرغوب فيه، وقد يؤثر على حرية الاختيار والعيش.